Fangarona pizza fantako zô a: <hesitation> frômazy a, tomaty a, tongolo a, poivron-gna, de sakisaky a, <hesitation> oragna, de pomme de terre a, <hesitation> karôty a.